Raha manana toeram-pisakafoanana mandray vonona aho dia izao ny sakafo ataoko: ataoko kafe sy mofo ilay izy, ny mofo ataoko ao dia misy ny mofogasy, misy koa ny ramanonaka, ao koa ny grefy ary ny menakely dia tsy adino ao anatin'izany.